<hesitation> naxatan inigi ngu una. kan, hu naranja yó chí ha a an. kini vati na xaoxa kikueo ta. tati victaminaxo vini ta nguan kana na kiti ján ha a a. marta yo'o, vatan ti na kaoti chí ha a an. neti kua vitamina na xa oxa tin gripa mio ha ana'a xana ko'o ho o on. xana kogo fuerte viní tadimono dikan nguan ha a an. ho kikueo ha. tinomi yo'o ta kantana.